Avaa ataaro anaa hobho hobho ra yen hobho na vaa hobho na naa sob o sob ara gwen sob ara vaa sọb ara taa, sọ ara naa siin sii ara gwen siin ara vaa m, siin ara taa, siin ara naa renu renu ara gwen renu ara vaa renu ara taa renu ara naa, renu ara obho renu ara obho ra yen renu ara hobho na vaa renu ara hobho na taa renu ara hobho na naa, renu ara sọb renu ara sọb ara gwen renh ara sọb ara vaa renu ara sọb ara taa renu ara sob ara naa renu ara siin renu ara siin ara gwen renu ara siin ara vaa renu ara siin ara taa re Renu ara siin ara naa, renu ara sọb renu ara sọb ara gwen renu ara siin ara vaa, renu ara siin ara taaro renu ara siin ara nuu ranu ra vaa ranu ravaa ara gweno, ranu rava are awa, renu rava ara taaro ranh rava ara naa ranu ara va ara hobho renu rava ara hobho rayen ranh rava ara hobho are hobho na vaa, ranu ara vaa ara hobho na taa, ranu ra vaa ara sọbranh rava ara sọb ara gwen, ranu rava aro sọb ara avaa, ranu ra vaa ara sọb ara taa ranu ra vaa are sọb ara naa, ranu ravaa ara siin, ranu ravaa ara siin ara gwen, ranu ravaa ara siin ara vaa, ranu ra vaa ara siin ara taa, ranu arvaa ara siin ara naa, reni ara sinn ara naa.